Ataka ntakashwire omuntu weena, obwire bwingi ndandenda mbanze naamanya emitwarize yeeye. Waamanya emitwarize y'omuntu kirakwanguhira kubeera nawe, emitwarize ndamanyiisa ekyarakunda, n'ekyaranga kandi n'ekindi nyowe maawe owanziire ekintu eki yangambiire akangira ngu, akampaho amagezi ngu waaza kutaasa nainga okushwera itwe turakweta okutaasa, omukazi oshemeriire kubanza waamanya obukomooko bweye, waamanya obukomooko bweye, oruganda gweye, ahararuga, abaziire beeye, owaabo obukomooko buri buta kugira otiija kutaasa nk'omukazi okashanga owaabo barya abacuraguzi narishi okataasa Nk'omuntu, okashanga owaabo tindikukigamba kubi konka okashanga nk'owaabo baine nk'ebigwire, e- oso- ntakataasize omuntu nandenda manze naamucondoozaho, mumanye manye n'obukomooko, owaabo hari hata kutari kugira ngu ndikuronda ngu owaabo ninkabooro ninga n'abagaiga waapi, kumanya obukomooko bw'omuntu. N'ekindi kumanya obukomooko bw'omuntu otashanga waataasa omuntu owoine obuzaare nawe. Oramanya bwire bwingi hati turaruga mu byaro twije nkahe, twije kunu omu town so oraasa kushanga omuntu mugiraga n'obuzaare ari nka mwene nyoko ninga mwene sho, oshange waamutaasa otamanyire obukomooko bwo mwayenda kuza kubicondoozaho bwanyima, oshange oine obuzaare nawe so ekyo nikyo kintu, ebyo bintu nka bina ebi nyowe ndabanza na- naayegyendesereza ntakataasize